Pos que las Filipinas huerun españolas hata'l mil ochucientus i noventa-i-ochu. Assinque los atillus estóricus que tienin con España están mu presenterus, mesmu ena su lengua, el tagalo, que tien infrugencia grandi del español, o la moneda, el pesu. Enque la verdá es qu'ogañu están más barajeaus delos almericanus, porque está mesmamenti por frenti de China. I ya más no te pueu izil tapocu.